ارے میاں، بینک کا سین ایکدم مست ہے جی۔ بینک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ اپنے پیسے سیف رکھتے، ضرورت پڑنے پہ نکالتے۔ مطلب آپ پیسا اپنے گھر میں جو بھی ہے ڈبے میں رکھے تو چوری کا ڈر رہتا، لیکن بینک میں رکھے تو فل سیکیورٹی۔ بینک صرف پیسا سنبھالتا نہیں، بلکہ آپ کو لون بھی دیتا جس سے گھر خریدنا رہتا یا کار لینا ہے یا بزنس چلانا ہے۔ مطلب، بینک بولے تو ارے میاں، تو ٹینشن نا کوں لے، پیسا میں ابھی دیتا ہوں، بعد میں آرام سے میرے کو دے دو، آپ ریٹرن انٹرسٹ کے ساتھ۔ اوپر سے بینک آپ کے پیسے پہ انٹرسٹ بھی دیتا، مطلب آپ کو پیسا بینک کو دیے تو وہ آپ کو تھانکیو میاں، اس کے بدلے تھوڑا ایکسٹرا پیسے لے لو۔ ایزی ورڈز میں بولے تو، بینک ایک دکان ہے جہاں پہ آپ اپنا پیسا رکھتے، نیا پیسا ادھار لیتے، اور سیف فیل کرتے، کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔